د خوندو کباب جوړو دپاره مختلفي طریقي شته دي، ځیني خلک ګریل کوی ځیني خلک په تناره کې پخوي خو زما یی ترټولو خوندوره طریقه ګریل دی. غوښه باید څو ساعته مخکي په مصالحو کې اخته شي او بیا د ګریل دپاسه وپخول شي.